Kunni' jamang ku sekarang sikola'ija jadi samang ta ele'i biasaki anu mo samang rai' yatalli' injo' assi'kola na akulli'a ele' bangung', maeng injo' a' ri' kampusa', e' maeng injo' a'lantteki injo' mange' a'ppilajaraki biasa tette' sampulo' tette' salapang' re' maki injo mae' di kampusa', si itte' ngaseng' maki' urang-uranga' jadi biasa injo' ta' ruang jang'ki lalang ngakullia', ansulu' mi injo dosenga' jadi kitte laminro to' meki, tapi biasa ki nyengka injo' mange' a' nongkrong do' a' lampaki di angopi-ngopi ri warkop'a, ri' kape'-kape' ya jadi maeng injo' e' biasa injo' re' dikua' tugas jadi injo' tugas'a dijamang memang ri' balla na' ki lampa ri kampusa' do kah biasa dosenga' gurungku' na parissai' jadi haruski nganu' jadi injo' ma' mareanga' injo' pole, lampa' to' biasa, lampa' balu, ku bali' injo' mae' kakangku nampa balu' ri' pasara samang ri' kulliangku' nampa' pasara' balu' jadi maeng' njo', e' e' anjama maki maeng njo' biasa minro' ki, minro' ki lampa' tindro' nakke'. Biasa istiraha' todo' a' do jadi' injo' njo nakke' anung' ku samang nganui' injo' jamang-jamang' ku nu' lohe to'ji iya, tapi ya to'mi injo' anre' to'ja na nganu' tapi kulle' lah di tutupi injo' anua' e' kandre'-kandrea' si' alloro' ngallo' a' nganuki sse' injo' kapang nakke' anungku ya e' apa isse' e' jamang'-jamang' ku do', kah kassikola'i jaki' andeke'e coba memang kua' e' tala sikola' maki anre'mo jamang'-jamangan' ya nassami tu' ituji tarrusu' di anu' di ati'-ati'ang nakke nguppa' mo gaji, inni' kah millahing' jaki' sikolla' jaki.